Sirlanka ana ɓuba kaŋum dun sanne, kaŋum dun ana wawi hedehen ka jasi fu degereji nagayi nogayi e go'o hen. Wakkatiiji ana wara, tawan wakkatiiji du ñalawma juutan sanne illa e jamma. Wakkatiiji ana wara tawa wakkatiiji duu, jamma woni ko ɓurata juutde.